Naenda tereka chakurya che chaboowa boowa, ambacho kivirwe vyaboha niriye navaana vane, afu kiive namatunda ivarwi, ukurya ukaishana uitaire vyabowa usawa warizikire warire chakurya.